Ngya mənakə nda yo nau ɓwanya təkəri nacha ngə tangərma nakə ndəu ka ɗa an ləvər hyell aku ta ka ngama maka na ləvər hyell ku ta ka to kala dəhə lalura nda ka gwa kwa hyello həbiya nghə kwa maka ɗa na ləvər hyello ta ka ko lari ko nau ngya ko amani ko nau ngya ka nji pampaməu maka wur ɗa na ləvər hyello ta ka kwa vala ngha kwa gwa atə kuma a njo həyatə kə wa kwa gwa atə kuma njo i ngha kwa gwa atə kuma hyello i ngha ngama hyella la ati nja la ati ənda naka nakə tunya na ləvər hyell ku ta ka ko wi nə eo na ənda ma sə nda ea mbatə taana mbambanyi ki huɗamələməu nacha nga nae uya təlkur huɗamələm ngə da ma a aku pama ea cha so nacha ngə ənda eo ngyo pama kərnəea nacha ngo chari ngama mya kwa zəndə ea kərnəea kwa la a ea sə inda eo məro pama kərnəea har kwa nda ɗa eo na wani ngani məza ndər luvər hyell nga aku sə inda cha kwa məra ku ənda məna kwa ndzam nyi ndər ləvər hyell nga ko wi nda cha kwa ɓwanya ku pama nji ndər ləvər hyel nga Wi nda məna la a sə inda cha kwa məra aku pama nji nacha cho i sə dlərpə wa a cho i sə ɗimiɗimi wa a cho həbiya ɓwanya ɗimiɗimi aku pama nji wa nacha hali nyi mənakəu ngama mya ləvər hyell ku cha nacha kəl sə mənakə cho rika i ku pya cha kər sə tsa atsa a kuma ho rika i aku ma i nda ndo ma i ka nji nacha a cho i sə tə kutlə wa ama dəhə sə nda cha kwa i kəl nda sə nda tə imbəlmbəla nacha ngə mənakəu aku ndəkurndəu nacha ngə kwa vala kowa kuma aku ngya nda cho ngya so ngya tsa atsa a mar hyell kwa burge ɗa na a aku ɓatlə ɗa da hyella ɓatlə ɗa ngama mya ngya tsa a na hyelləu mənakə cha kakata kwa gwa ati bada wi nə eo gwa zoa na macha tsa a kə na hyelləu ko la a fa nghə kushi tanyi ya maka gwa zuya ko nda uya sə oaləu ama maka na nani ka nda ndahuɗə nji ku jigadəma ngha ko gwa zuya ma a takə na takəu ya buhu zhang ngə ko nda shi ni ngama mya ko ndahuɗə nə təwul ngha ngama mya ko ndahuɗə nə vanya malakə da ka la a ku anguwa a shi na oada nda shi na oada nda ndiya gha ko ndahuɗa nda bada səu gadəmbul nda ka la a kuvangho mbawu gə ko ndahuɗa hyell do i chul hali ngə wa, Ama hyello i ka ngya tsa a na cha ana ləvər nyi ku ta ka huɗəkər sə nda hyello i kala bəji məna hətə likatəkatə ngə ya məna jangati bada chadla zhang cha məno jangati o vala ma ku ngya nda mo ngya əngwa cha da ɗa mo yarda ma ma fiya likatəkatə nga pəshir ladi kəl pəshir ladi səkəi wa macha mo i ngya kəma ɗa tsa atsa a ja nda njo ɓwanya təkəri ənda wani ngani məza tsa atsa a cha cho ngya na nji mənakəu cho ngya na hali nda məna zəndə yi ni hyell kwa vala nyi ku dəhəkura sə yi da cho rika məra so ngya mənakə nda ya la a tsa atsa a tanyi ndo kina məra aku ngya dunəya ya ɗa ləhə dzər hyelləu naya kuma yo gədi a tsa hyelləu cha valaɗa ya ngyatə nya tsa a nacha ya ngyatə ngya ana piyarɗufəu ku pama nji naya ku ɓatlə ɗa nda cha ɓatlə ɗa a yo səɓi a yo i sə ɗimiɗimi aku nya ɗa wa naya kuma a yo i sə nda kwa ngyaɓə na ndə kuvaɗa ndəu nda o zandə pama ea wa nacha ngə ngya tsa atsa a da ya lari yo məra wi nda hyella ɓatlətə ɗa a da mənakəu nakə ndəu njo nga tləmə nghə ana ɗimikur wa tiki nakə ndəu, Njo nga tləm ngha ana mənakəkurəu dəhəkura sə da ko rika məra cha ɗa tsa atsa a a biyamar hyelləu sə nda ko rika mər kuma əngwa cha da ɗa njo ngəl nghə a təkər wa ama ma nja nga tləm nghə na mənakərəu hyell ma a cho ngatə daɗi naka aku sə nda ko məra ama ma nja ngəl ngha ənda sə inə ko mər nə a da mənakə wa ya vəlvəl vanya pəchi ma a nakə kwa zəndə a da mənakə wa hyelləu a cho ngatə daɗi na a cho ngatə mənakəkur a nakə wa nacha nga ya lari naya na a ngya tsa atsa a nda yo məra nacha ngə tangərma ya ɗa ləhə dzər hyelləu ngama mya kwa i ya pi nga ya da gi uya nə təlkur huɗamələm nga ənghəu sə ɗimiɗimi cha namən ji məno sa ɓwaɓwatə ku dunəya məno nda ɓəla gi sa ɓwaɓwatə ki nda so sə nda nya lari o burge ɗa aku ngya ɗa na a nacha nga ya ngya mənakəu aku dunəya na ya ngya na salama naea ka ji ea ngya kuma ana piyarɗufəu naea ka nji a yo i sə ndo zandə pama ea ka nji wa yo i sə ndo gyaɓətəɛa na vanya ndəu njo nda ngatə ea njo na wani ngani nda zə na wani wa ama naya macha nayo nau gəditsə tsa hyell wi nda ya hətə ku ɗufwa ya ənda naya yo i ya ngya mənakəu, Ana ləvər nyi aku ta ya ku gədi ɗa kuma cho vala ɗa ngama natə ha ma sə nda ka gədi ana pi ana zuciya nghə zhang cho vala ngha tabbatat tə ya kuma cho vala ɗa cho ngatə gəydi ngə ya gədi nga cho dlədləɓətə ɗambwanda ya dalatslun ti cho ɓəlandə ɗa shili ku laku ya gədi ja a tsa cha cha vala ɗa aku sə nda yo məra ama batəbatənyi acha nga sə nda ya tabiya na a ngə ku rayuwa ɗa nacha ngə yo i ngya tsa a na hyell yo i ya ngya na salama ana kowa yo i ya ngya ana piyarɗufəu cha nəu na ya ja ənga aku ngya da yo ngya ku pama nji mbwa nda cha la a yo teti tɨ cha ɓəlandə ɗa shilo laku cha vala ɗa wi nə ya hətə na aku ɗufwa ya na ənda yo ngya mənkəu har bəji nda cha shirya ɗa na a na bəji nda cha shirya ka cho ngatə ɗa ti ənghəu ngama my a yo zəndə bəji wa ama a yo kuma macho ngatə ɗa a da ya tsa atsa a na kowa wa ya a da ya tsa a na cha wa ngama uya pi na aku pama kərnəea ngani huɗəkər sə nda yo gədi bada vanya səa gu pama ea a a n ndəu cha fəu jigadəma ku kəraya na ya yi həya nyi ea ɓatləbiya pama ea ngama ka bəjing zəkə ngə ndəo, Gwa a pi na ɗimi ndəo sa ɓwaɓwatə taana ndəoi nda gi a ki nda yo gədi ja tsa cha cha vala ɗa aku ngya na nda yo ngya cha vala ɗa kuma ngya nda yo ngya dəhə sə ɗimi nda kwa shilili təwa lakur sərtakəu cha təkəbiya ɗa ni aku jigadəma ɗa ha təkəbiya ni ku sə nda ya kwa məra ma lakur sərtakəo shili na nənyi cha ghəzanda ɗa a tsari yo gədi ja cha nəu na ya aku dəhəkura sə nda yo əra o dunəya na nda kwa vala ɗa nda yo mərtə sə tsa atsa a ma dəhə sə nda ya gwa kwa nda a vanya sə da tsa ya wa dashiki nacha kwa nau cha mbəɗiya laku tə mbwa nda pa a laku ti cha mbəɗiya ɗa laku cha char ɗa anə ənda ko ɗa na sə nə biyama nghə na ngama mya ku dəhəkura səu gyalkur da tsa namən də wa ama gyalkur kəl da tsa hyellə nacha ngo gwa ati məno na ənda tangərmar ilimi nacha nga tangərma nacha gə ləvər hyell aku ɓatlə nə də so cha vala lda ja ya nau ngyatə ngya ənga har bəji nda shirya ka yo ngyar dunəya nə ti ah,